Laha te hanokatsy tavoahangy dovay zany e da tsy maintsy mila an'ny fitaova tsaray hoe tirà bousson izay. Igny no manampy amin'ny fanokafa azy. I tire à bousson io da misy hôkany vy lavalava zay agnatiny ao, da i vy lavalava igny amin'izay atsofoky amin'ny lohan'ny tavoahangy dovay igny eo da sintomy baka ao amin'izay.